أفضل، أكون عالق لوحدي بمفردي علىشان بكوني وحدي، يعني إنه حرية تفكير، اتخاذ قرارات، ما في ضغوط، ما في نزاعات، يكفيني توتر إنه أنا بجزيرة لحالي، ف ما ودي نزعت مع حدا، العدو ممكن يكون متوتر وصعب الوضع بينا، وممكن يتحول لصراع، الو- الوحدة بتعطيني فرصة للتأمل، بس كمان بتكون فرصة آ إني أخرج من المواقف الصعبة.